Jumpa' pach niloq' k'uxb'al wa'ek han niq'ar ke k'uxb'al wa'ek casi man niloq' ta <hesitation> ¿por qué? Porke niwuxpach taqee' ke han wula man ka'ta la k'uxb'al wa'ek loq'ooj nkiq'ar ke aveces man suq ta nki'an reh entonces han pues ni'an la k'uxb'al wa'ek porke la wuk'uun taqee' naq han niloq' k'uxb'al wa'ek man kiwa'a ta entonces han ni'an mejor la k'uxb'al wa'ek ke niloq' pero aveces si niloq' ¿por qué? Porke aveces taarda cha kinqee pa reh kinkamana entonces tengo ke han loq'om pero aveces ni'an gastar maas aveces cuando niloq' k'uxb'al wa'ek a ke ni'an porke nab'anam na'an mas ke todo na'an ahorrar jantz'ip la meeya entonce mejor nab'anam a k'uxul wa'ek porke igual at'aliim qa'sa mood nab'an maas suq piensohan a ke naloq'om la k'uxb'al wa'ek porke si hoj nqaloq'om la k'uxul wa'ek man qat'aliim ta si x k'ian ruu' saq la ha' o la joch' la ha' pero mejor nab'anam la k'uxb'al wa'ek porke si hat na loq' k'uxb'al wa'ek na'an gastar demasiado entonces espreferrible na b'anam sa ak'uxb'al awa' por ejemplo cuando ni'an la k'uxb'al wa'ek aveces ni sach <hesitation> aves ni sach menos y cuando niloq' la k'ueb'al wa'ek nisach maas de lo ke han niwaqsaam koon entonces mejor nab'anam ke naloq'om la sa k'uxb'al wa'ek